Maro be bôka folera <hesitation> misy koleran̈y àby eo in̈y fa karàha koleran̈y arkasiely io misy fa tsy aiko an̈arandreo in̈y e za bôka tsy de mahay karazan̈a folera fa karàha zôny ôhatra dalia ren̈y ziô anisan̈y, dalia, tornesôly, ia.